मेरी जु ची आदर्श नौकरी वख वोली जख मैं अपरा कौशलों पुरु इस्तेमाल कर सक्लु अर नयी चीज़ अर नयु अनुभव ल्योनडो जख मैते मौका मिलु अर जख योक पॉजिटिव वातवरंड वोलु।